A Majungà misy tànana maromaro avao: misy zao <hesitation> tany sakalava zay Maevatanana anarany, miala an'io bakeo mandeha amin'ny <hesitation> Amparilava zay, manaraka azy tonga de eo amin'ny <hesitation> croisementn'i Marovoay, Douzy zay anarany, misy koa mandeha Marovoay, de mande Amboromalandy, miala Amboromalandy.